احب يكون لي القدرة علي الانتقتال الفوري لانها تعني قدرة على السفر لاي مكان وفي اي وقت تشتهي اننا نكتشف العالم واوفر الوقت ،وكمان اقدر ازور الاصدقاء والعائلة بسهولة وبسرعة اكبر وهذا الشيء يخلق تجارب جميلة، وقرا العقول قد تكون معقدة، بينما الانتقال يعني حرية الحركة والمغامرة.